يوم الجمعه لما تبقى فاضي ورايق ما وراكيش ولا اي حاجه قاعد ما انتخ في السرير واكل شارب نايم و اخر روقان لا شغله ولا مشغله نفسك في حاجه تعملها ملكش نفس خلاص تقعد تتفرج في السقف تتفرج في التليفون تتفرج في التليفزيون تاكل الي عايزة و بس كده